Iya nako womojoka mane kan kia womateke bobaingosi to womateke bobaingoka womateke modekoka de aje de aje woma teke mojoka tara mungkin womateke komodekuwa de womateke kawi done sokonoke ankia womateke mojoka mane ankia womateke komodekosi womateke dalarino so womacarita de aje womateke mane aje womojoka <noise> so nanga balusu inaskawingi <noise> tara mungkin womako holuku womateke komodekuwa <noise> de wo kawingi. <noise>